<hesitation> Biby mandady miova loko a: <hesitation> tanalahy, tanalahy io zao a miova loko a de <hesitation> f- fomba fiaignany a ambony kakazo akeny, agnaty ala, raha vao latsaka ambony tany izy de mierigna magnanika ambony kakazo, zany.